Oynani tozalash uchun shisha tozalagich yoki yumshoq mato yoki gazeta kerak bo'ladi. Avval tozalagichni oynaga purkang keyin mato yoki gazetani aylana harakatlarda yurgizib oynani arting.